Pöata tu teteia lia <hesitation> alu- lu kui bala mats marken ka ti ngoea lam a tsitsip i manasa. A tsitsip alam u ron katu u ganogano, u harobi, <noise> lam u ron talasa u harobi bate katema wil bate hasogema u roe bate nile men, kamena tohats a wil. Alam u <hesitation> ngo taleien a tsitsip, u hamioko has, hamioko li ron kato haseien a tohatsa wil balia te <hesitation> nile ga matsi roe ioluna nonei a- a tsiptsip hamiokeni na tsitsip harobi balia te las megien i han bal tena hosega galapien, hosega pien te ngilin hose ne gulia bal te laslasig, nonei ts'pon te osana balia te siong las meg te las menagi a pien a tetenei eni. Na wil ena omi na liu na ngats poni turu hamioko tsi aliu na kalapa poni turu harobi bate kui ponig a ka tsimus. Na a man tin has a man tin alu kato haseien a tsitsip bate tutupa lane gen bate kato here has negen ats kann sasaala tar. <hesitation> poata te tetenei uar are ngiler a mamana mats ka, <hesitation> poata tu tetenei ia lia balie ngil ngilin pegi korueg e papa tar. poata te lau e papa ime alu kute en. Alia lahas tara lam hoboton toa tu popoia lam, alam a eilalima pien, alia tu hula kute balaia tere papa tar. Lam u ron tatala mi ieltupan bate lamumi hahali, lam ma halehanei a kalana, ni manasa moa tu karanas tara man poate ni. Man makum hoboto te tania nami lonteis ili bate lanama i taun eni, moa tu karanas. Alö tatala las ia tara man maroroe e porporara mia langits, te polo ua langits na maroro e omi poni. Na motokar, motokar tara ti lala mea u len tere govman nu len tara missin, e stiki hasi a man marorore ni. Ba toa poata <hesitation> a patere te ron lamia motobek ti ngoeie para lama. Te hengoe milam a motobek na lam u bus sipi poni kopina latu, taraneha lam u matmatout a motobek. na a tanaka tu ron <hesitation> ngilngilin tapo ialia a mats hirata tara bong, sake kintou. A lam u ron gono bate katema sake kintou palaina <hesitation> taina gurup ena mousina ba lam te sakem, te sabe hakapa ramoen lam tara man makum te mois rien ba lam tena mous uasim. Tema sabe ria saha gurup tsi te sebe lila lahisa ba töa te taia nöana te kinkin toana, a gurup eni e uinina, ena mous lel po nir, kaba te saberian a tana gurup tena mousina. Nonei a manka tu hereia liu, a liu ka balai tanen balte masa meg nonei a man hirata te, tu katkati lam tara poata tara poata tara tsihou na tara tsihou has, <hesitation> a toa go okoho lai puta balö te kami murunen balö te hasua nem a limam lö hasua nem a limam bon nonei te kikiena esi te hasua neni, ena nonei a mats hirata tu katkati lam te ki sabe rilö, <hesitation> alö te okoho uasem ba palai na gurup tena hashasua ner a lima ren, hasua neren i baku mölö balö te tara tununemu oho bal te kim, te ki sabe mien. Ena na nonei na gum poni. Paru hirata ti katikati lam na a- a- a gotana gotana langa, alamu ron gum hahis alam u ron gum hahis balam te kumema ats kuma balam te- e <noise> halakope mula gotana bate herenea a got e hahis hasina. Kamenu kuma tanen, man kume ni alam u katokaeien tu masa melam nonei tara poata.